uge gena sema malofo, sema uge yuka se uge kohu, uge yuka gena ngone sodia suru aku ua, ngone gahi ena mula mula-mula ine ge wange cako tora gena ngone oyo maya moju, ua se sodia sodo labino tora ge ngone oyo aku rea, maha ugea kohu rasi ngone sodia ena wange moi bolo wange mlofo bolo wange range mai dadi, sodia sodo wange range gena ngone so gure ena sojapu ake, ake gena wange moi tora ngone tiyali ena se ake ma dialil la ena jira ua.